Da kor bi, banyimbͻnsam bi dze no dua a ͻdze kankye wͻͻ noho ma bͻgya bae. Na ber a ohun no bͻgya enyim no, no tum a ͻwͻ nyinara fii no mu kͻree. Na afei, ͻnam dɛ na odzi ndwuma bͻn wͻ no kurow mu no ntsi, amamfo a wͻwͻ hͻ no hun dɛ afei dze onnyi tum bio no, wͻbͻͻ ne tsir do ma oguanee fii kurow mu hͻ kͻr kurow fofor. Na afei, nna ͻayɛ basaa, onnhu bra a ͻmbͻ bio.